ⵜⵍⴰ ʻⴰⵀoⵔⵉ ⵎoⵣⵣ ⵢⴰⴰⵏⵉ ⴰⵉⵍ ⵊⴰⵎⴰⵏ ⵏⵉⴰⵡⴰⵉ ⵎoⵣⵣⵓⵎ ⵇⴰⵡoⵔⵉ. ʻⵓ'ⵍⴰ ⵡⴰʻⴷⵀⵓⵎ ʻⵉ'ⴱⵉⵣⵓⵏ ⵡⴻⵍ ⵏⴰⴽⴰⴰⵍ ʻⴰⵟⴰⴱⴰⵀⵉ ʻⴰⵣⵣⴰʻⵓ ʻⴻⴷⵉ ʻⵉʃ ʃⵉⴱⵎ ʻⵉ ʻⴰⵣⵣⴰʻⵓ. ʻⵉʃ ⵍⴰⴽⴰⵏ ʻⵉʃ ⵍⴰⴽⴰⵏ ʻⵉʃ ʻⵉʃ ʻⵉʃ ⵎⵉⴰⵎ ⵎoⵓⵏⴰⵏ ʻⴰⵟⴰⴱⴰⵀⵉ ʻⴰⵣⵣⴰʻⵓ.